Itede tamata mata'i ta'i wake yayai huwei mata ita iki pei yayai huwei kei me madila weka madila weka pai matauma suku babiri yakale ke' pai yakale ke mo'le e jahat mo'a jahatekena madila wei pai ma'yakale ho ma'ita i ma'ita wake yayai huwei na ukina uwei u wanai se mitai'i ta'i mi mihane lue pai wake yayai huwei ke yakale ke ma'ita yakale ke ma'ita na mo'i ma dila we'i mehaneha nehoho'e mata mihani hani mo yakale ke' eloina e'etesa pai ya yakale ko eot i cahate mua ehono tamata tamata ke sitai wake yayai huweike akuse silahu pusule silahu tulie silahu tombak Kai sidilawesi sisuku yakali liki pai ya kaleke perna hoya' ane tamata moa e'ane tamata tu kea sepue o lalei huwei yede o mo'o na ya'udiot dila wei udila wei upei yakale leke paya yakaleho mo'i cahate ho namitai mitai hoho'e o miselu pedi pekai namita'i mita'i hoho'e ke'e